Biasana intu kanre-kanreang a nu balloa ni kanre, biasayya nu di pallu-pallua injo biasa <hesitation> bajung utang, bajung utang bue mi injo mange di pasicampuru keloro, nampa ri santangi supaya lunra-lunra todo injo mange, rie todo e punna juku <hesitation> juku karra biasanna, nampa ni tunu-tunu, ni pasi lau e pakkacci, lasuna eja, nampa ni anuang racca racca pao, sipa' todo injo, biasana <hesitation> punna jangang iya, ballo to ji iya, mingka injo to isse utangna jangang a iya <hesitation> sop, punna jangang ditunua biasa, <hesitation> sop biasana nampa rie <hesitation> cobe- cobe na, iya to isse injo punna lani sanggara <hesitation> doang biasana ballo todo, ni campuru intu mange sajiku, sipa' todo intu anua doang a punna ni campuru sajiku nampa ni sanggara, iya to isse injo cumi a, punna ni sanggarai, ballo to ji iya, ni pasilau <hesitation> pakkacci, ni tumi-tumisi naik, rie todo intu juku, biasa juku maing ni-ni sangga ni anu ni tapa do, ni tunu, punna maingmi ni tunu biasa tappa sipa' to'ji ni anu ni sanggara, ni tumisi pole pakkacci, ballo todo injo pole ni pasilau kanre. Injo ballo kanre-kanreanga ni kanre punna la pasi-lani pasi lau i kanre, iya injo biasana juku, nu balloa ni anu, ni tunu nampa ni sanggara, juku loka-loka biasanna, ka injo juku loka-loka ya nu ballo to isse iya, <hesitation> lunra to isse ni kanre apalagi punna nu beru, biasanna injo mae kale jaki anganu. a malli ri pasara, injo punna jangang a anu to isse ballo iya, <hesitation> iya to isse inno jangang a ballo iya daging na ballo ni geprek.